Karakôry mà drako ô, hirasa dia hely drako izaho fa misy tan̈y omboan̈a hely. Herinandra araiky eo fo ndraiky, kay tsao tsao fo mety edy e, mba ampiambesiko anao amboa-nakà io fa izy io ten̈a mila mihinà avy iô amin'izay mila abôbôka ndraiky zahazahavan̈a matetiky. Ten̈a azafady e, efa amezako ndraiky ràha jiàby.